د نقشې په مرسته د لارې موندلو لپاره، لومړی باید موقعیت وپیژندل شي، بیا نقشه پرانستل شي او اړوند ځایونه وکتل شي. وروسته باید مسیر تعقیب شي او د نقشې نښې نښانې وکارول شي څو سمه لاره وپېژندل شي. په دې ډول، منزل ته رسېدل اسانه کېږي.